Pus ndeu mas kauk ndeu mas kauk lanu'u kiajai ni kader limiñ y ni kader manambajau ni kader mut ngjai saria malatsjau pus neiñ nejem ngjai dua nda le banu'ut ngjai saria riñjia la junta malamei pus mbai buruan nda sandal dua banu'ut y chu mut pus ya limiñ kon rapu kari kader rapu manatei nanju ya kupu mbai ya el ke lumei pus jui manaju'u mananu y lembe si li'iajaun pero maiñ kanui njei si li'iajaun rapu maiñ kanui njei por pu kanjet rama liñjik rama mbajau saria ni mbajau kauk latsau maiñ jai ni mbajau pero se ndajap ngjai kiajai jai ndajap ndajap kara kara si ba maiñ ngjai majau per re kanjet rama linjik rama mbajau mbajau ya saria labaik ya no pus ya rapu batsun mbajau ya nip mbungjang nal'u ker kua basep pus latsu kiajai jai mut los ke bumjeiñ lanu'u y si ni bumjeiñ per rajuik mbajau manama kambajau pus kauk latsau jai mut ni mbajau per ya kupu pu bakja de chumani ya ngjai balei ya mbajau bi'ia ya limiñ ya nde mas mut ndeu mas mut kader limiñ jai mas jai majau y chu ya mut chu ya balei limiñ ya ya latsau ngjai ngjai nip mbajau jai mut pero ya pero si li'iajaun lo ke es li'iajaun es li'iajaun rapu kara por ke ngjai saria, saria manaput saria rin'iejet pu l'ik lanu'u si kje per kom rajuik nip mbumjang aunque sau de bajau manambajau rajuik ya baleik linjik saria rama mbajau ni mbajau.